هاي بتبيعة نجم نذكر ثلاث أرقام ونجمعهم، مثلا خمسة وعشرين مع خمسة وعشرين مع تلاتين، يجوني ثمانين انا ملي صغيرة نحب الحساب برشا او نحب الارقام ونحب <hesitation> الرياضيات كمادة نحبها برشا، وكملت من بعد البكالوريا نتاعي كملت في المجال هذا.